A Espagne aô da misy an'izao flamenco zao. Amin'io fotoa iô da manao dihy e sady mihira ny olo da manao tantara laly sy fanehoan-kevitsy laly. Da manarakaraky an'izay koa misy an'izao hoe la tomatina zao amindreo agny. I tomatina iô da fety be io: fikapoha voatabia atao ao Buna- Bunôly.